ست سری اکال سارے لوکو، سب توں پہلاں میں کافی لیٹ آ گیا میٹنگ وچ۔ مینوں پتہ ہے کہ سماں کِنّا قیمتی ہے۔ تے میری دیری کارن توہانوں سامنا کرنا پیا ہووے گا۔ اصل وچ کجھ ناممکن حالات کارن مینوں دیر ہو گئی۔ میں پوری کوشش کیتی سی کہ میں پہلاں پہنچ جاواں، پر کئی وار حالات تے قابو نہیں رہندا۔ میری خواہش سی کہ میں پہلاں ہی اتھے ہوندا۔ تاں جو توہاڈا سماں بچا سکاں، میری اس غلطی توں سکھیا۔ میری اس غلطی توں ایہ سکھیا کہ مینوں ہور زیادہ وقت دی پابندی بنانی چاہیدی ہے۔ تاں جو اگلی وار ایہو جہی غلطی نہ ہووے۔ میں توہاڈے سماں تے صبر لئی تنواد کردا ہاں۔ جے توہانوں منظور ہووے تاں میٹنگ جاری رکھئیے اتے مینوں وی شامل ہون دیو، تاں جو میں اپنا یوگدان دے سکاں۔ توہاڈی سمجھ تے سہیوگ لئی دوبارہ تنواد۔